Për të pjekur një patate në furrë, fillo duke e larë mirë për të hequr dheun. Dopu, thaje dhe shpoje disa herë me një pirun për të lëshuar avullin gjatë pjekjes. Lyeje pataten me pak vaj ulliri dhe kripë, dhe piqe në furrë në dyqind gradë për rreth një orë, derisa të bëhet e butë brenda.